Eee! Gnakata, gnakata avao ro anamboarany azy, ngakata moa raha hita main'ny lobolobo egny ka lafa hanao azy i la tapahany akata la amboariny soa.